I was bad lucky ley beginning of ley year I was hoping on somebody but la person disappoint me because over ley year time person been telling me oh I will give you money to pay your your your daughter school fees and then when la when la day reach I go to him he lie to me I felt I felt bad because ley way he talk to me ley way he encourage me he make me I get hope in him and then for la for la for la thing he do to me a make me I felt weak I don’t even know what to do I go home seh I was na even able to eat my food I was too I was too vex I was I was vex I was na know what to do I was bad lucky ley beginning of the month.